यार ते पहली मुलाक़ात के बाद पूरे बदल गए। हस ऐसा कोई ख़ास कोई कारण है। का अरे नही यार कोई ख़ास कारण नही है। लेकिन समय आवे के टाइम में थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। हाँ सही बोलत हस भाई बदलना तो जरुरी है। क्योंकि ऐ युग भी ओहि टाइप के है। जब तक नही बदलबे काम कहा से होही। हर कोई अपन हिसाब से बदलथ है तो कैसे करबे।